<noise> Ho an'ny Mpanakanto, Mpanoratsy tatara. <noise> Miainga amin'gny aingam-panahy avao koa igny. <noise> Sorata heky gn tantara agnaty eritseritsy. <noise> Vita zay da miditsy agnatin'ny fandraisam-peo na atao mivata am radio koa. Da mahavita tantara fohy aby zay. <noise>